المؤسسة الخيرية اللي ندعمها هي مؤسسة حزم اليتيم، حزن اليتيم هي مؤسسة تهتم بالصغار اللي ما عندهمش آآ بأب ولا أم يكونوا يتامى ويكون ما عندهمش مصدر دخل هي توفر لهم مصدر دخل وتوفر لهم المستلزمات القرايو وتهتم بيهم وتحيطهم إجتماعياً وعلميا وحتى نفسانيا نحسها حاجة مهمة أنك تهتم بالأيتام.